في رأيي أكل اللحمة شي أخلاقي و عادي ما فيو مشكلة اللحمة جزء من النظام الغذائي المتوازن و <hesitation> هي مصدر مهم للبروتين و بدونه صعب شديد أنو الزول يكون عندو <hesitation> غذاء متكامل، فأنا ما شايف أنو من المنطقة أنو الزول يحيد نفسه على النباتات على حساب صحته.